لا مش ضروري يحفظوها لا مش ضروري يفهموها عادي لكن الحفظ مش ضروري قصائد ما لهاش يعني الفائدة انهم يحفظوها عن ظهر قلب يحفظوا معانيها باش انها بتكون مفيدة لهم لغويا مفيدة لهم يعني تفـ- تفكيريا ولكن ان هم يحفظوها حفظ يعني عن ظهر قلب هادي حاجة ماهيش فيها فائدة يعني حفظ القصائد مافيش منها فايدة لهذا مانفضلش انهم يحفظوها